ནག་གང་དེ་ཐོག་པོ་ཆམ་གི་ནག། ནགི་ཀིམ་གི་ཐང་གི་གང་དེ་ལབ་ཐེན་སི། ཀ་མི་སུ་བ་ཆེ་ན་དེ་ན་ཆ་ཉེ་མ། ནེ་མ་ནགི་ཨ་ཡེ་བའི་ནི་དའི་གཉེན་ནེ་གེ་རུག་དའི་གཉེན། ཨོ་དི་གང་ན་ར་ཆིམ་ཆེ་ཏེ་ནག་ཆ། བོམ་བོ་ཨིན་ཨོ་དེ་གང་ན་ནག་ཆ་གེ། ཀིམ་ན་ལེ་འོམ་ཆུམ་དའི་གཉེན་ཀུམ་ཀཔ་ཏེ། འཇམ་ཏོ་ནི་དའི་གཉེན་ཀུམ་ཀཔ་ཏེ་གི་ཨོ་ན་མེ། ཕུ་ཏེ་གི་སམ་དེ་ཆུ་ཞོ་ཏེ་ས་དོ་ཨིན། ད་ལེ་ནག་ཆ་དི་གང་གྱི་ཐང་ཀ་ཟཀ་ཏེ་གི། མོ་ཧོ་ཏ་ཁ་ཐུ་ཐོང་ཀ་ཀིམ་ན། ལབ་ཏེ་ཧུ་ད་ཀཔ་ཏེ་ནག་ཆ་གི་དེམ་ཆེ་པོ། ཡང་ཕ་བོ་ཧེ་ད་ལེ་ཨོ་དི་གང་ལེ་ཏ་བི་ཀ་སུ། ཕ་ཀ་གི་ཡེ་དའི་གཉེན་ཡང་ལབ་ཏེ་ཟིག་ཏ་ཐང་། ག་ཐང་དའི་གཉེན་ཡང་ཐམ་ཆ། ཐོ་ཐའོ་ཨིན་ཨོ་དི་གང་ན་ནག་ཆ་གི། ཟཀ་ཏེ་ཏ་བ་ཆེ་ན་དེ་ཨོ་དི་གང་ན་ལུང་། ཡང་ལབ་ཏེ་ཧོ་ན་སེ།